Raha hanina mivoaka avy amina legioma, karazagna legioma, afaka nihina hanina izy io dia azo tamin'ny fitondrana mbola faharazana takagny, dia agnatin'izany zao fihinanana zarko matetika, hohanina matetika zarko fa zarko manko hono arô karaha araka tantara dia mahasolo hena hono izy i dia efa mety izany io